Taba momohu rakaha to pakupaku nom naa benaa tagune tea nubunubu, naa pa tagune, bea taavan va inu pa nahu vaevuru. Tagune koa, ann, na pa gono rapis, na pa nao rasu. Nao, kiu, kiu vakavara peha kiu na pa nao paku a meha kiu naa pa gunaha vahaa maa. Maa meha taem naa pa nao ruena, teitei bata nao ruene, teitei bata nao ruene vasibu nomaa vaha inu murinae, evehe tea mamihu taem rakaha amaa kiu rakaha to paku nom naa, benam tagune, naa pa nomaa hio kasuana, vai huana bea tavaan vaihuana bona maa nahu be mahaka roko hana nam pa ann, nam pa hio vahutate vamoromoroko to kahi paku voonom nam mibona maa meha manae teo bon va teo peho bon. Benam va totobin vakavara a mamihu taba, nam pa nao tea oaku a maa kiu. Nao rasuu, nam vakavara maa rasuu gunaha vaha maa, maa meha taem nam pa nao tahi vagana. Vos vahaa maa, teii va ante a tauravi, tauravi kou nam pa vaihuana bea roava kenena va sihum enam pa vatohotoho koa milbone maa vahara beiko, tohotoho va ante a tauravi nam pa nao ruene, pa tei va ante be bobon maa nam pa nomaa vahaa inu ann, ann vakavara, vahutate mea tavaan va inu nam pa taneo pita rake ria maa mage tenam, nam pa hio vahutate nao. Be bon rakaha batanai, nam pa <hesitation> haraa koa o iki nam pa noma koa, goroho tea matatopo bono meho bon to kahi popo bana koa nom nam o peha kaku kiu koa. <noise>